Ai, mitombona tsara si zany, satria tsy vôtery olona mandeha mivavaka na hoe olona mandeha ampengonana miangona ampengonana akagny fogna no olona mae managna fitindrantegna mendrika fa nade olona tsy mivavaka de managna fitindrantegna mendrika fogna.